Ñaverambueve mbae ia otinivae jokua ñavaevako jaeko nuez reta almendra, avellanes jarevi ñavaevi <hesitation> castaña, chokorate, jokovi oi <hesitation> uva otinivae jare ñavaevi <hesitation> girasol oyeimbevae jokuae jokuae yande yandepuere ñavae <noise>